Ny elo indray an, dia ahitàna ny tahony aloha voalohany indrindra, ilay tazomina iny izany. Dia <hesitation> ilay mahaelo anazy ilay lamba tampony sy ilay taolany mitazona an'ilay lamba iny. Izay no atao hoe elo.